Wabe bwara lo ban'e ba tubara lo bank banki bɛ'a bebian banki a huronɛ a bani coza wari we vɛ mara omi mara o wari mi o mi mara o cɛrosunu a'o bɛ twa o jenu o jenu we to ve to o conti ma hɛ'o jenuna a to o we vɛ mara o wari o we mara o wari o jenu yi twa mi a'o aba lara'a ma tete ɲa o ɲa da se he ba se a sɛra tonu babe yi mita uwe yan yi o ta